Dzakpata, ka gnɩñtɔ, ñ ka gnɩñ nɩ bɩɩ ŋ tána ŋɩrɛ tʋtʋŋɛ bɔɔ ŋñ sɩwʋ. Bɔɔ lɔ baá gnañ kɛɛ dzɛ. Dzakpataá dzɛ. Bʋká dzadzɔɔ, tɩrɩmʋŋɛ lɔ baá gnañ kɩ. Dzadzɔɔɔ lili álámɩná. Náŋʋnáá náŋʋnáá kʋ álámɩná tikpóomɛ, gúúni gúúni kú álámɩná, bɔɔ lɔɔ baa gañŋá bɩɩ dzɛ.